Misy karazany moa zany gne toetr'andro, misy gne mangaseky, manaranara sy de tena hoe mila magnano palito anao mangasingaseky, misy da mafana be da sy mainsy magnano ankazo manifitify anao, misy magnoragny gn'andro, misy gnane sasany da misy la neige be da mipatrapatraky, da gaga an'iaho e a da misy an'i zany kaiky izy toa.